ما اوریدلی دی چی په مراکش کې د مې میاشتې هوا ډېره مناسبه ده. د ورځې تودوخه شاوخوا څلېرويشت څخه تر يو دېرش درجې سانتي‌ګراد پورې وي، او د شپې لخو یخه هوالری چې تر څوارلس درجې پورې راټیټېږي. باران کم وي، او د باراني ورځو شمېر شاوخوا دوه څخه تر څلور پورې وي. د ورځی شاوخوا لسو څخه تر يوولسو ساعتونو پورې لمروي، چې دا د سفر لپاره مناسب شرایط برابروي.